pues kidati ha a an. ta hu araña yó tá, nakuenta nguan na kidatí, kidatí ha a an. telaraña tí, chi najan keti ha a an. jan kidati nrivití ta kaku deetí ini ini iin nrivi, akidati tá modo dikan nguan ha a an. xanatán ja tí vini, nami ni kuni ta ngu ta hu ho o on. vee yó ku kadatí takati ha tahu ho o on. nra yitón yo'o ha ventana ha naminikuni ni chiniti na teon tá jan ngu no hó, akegati veeti vini.